Ty kokotsaio zareo Inde io ko zane, manane <hesitation> ndranahary maro ereo, maro ty andriananaharine, fa ts manahaky tika olombelone eo sa hafa, fa te ereo maro na mahandro haniny aza ereo aby misy izao raha episy epise zao aby hahamanimanitsy aze, hampatsiatsike aze, zay ty fomba ndaty, fihinan'ny ereo